Agnahy biby tegn maharikoriko zaho, posy! Raha tegn tsy tiako aminjare bôka zare mangery an-dragno e, mahakamo e! Antegna sahiragna mizaha tenjare igny, trano jiaby mantsigny karaha ino igny. Avake antegna azontoha ande hamafy izy igny.